Livi ye lo na kate na'ma naá xi livi jna-ini su lo nakate su na'ma naá, <noise> lo ahorra ndute á te ɨ́ɨ́n cubeta te kēē nama naá, kēē livi ndute naá, te xondaja ye na'ma naá, te ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n <hesitation> te talla te livi lajnundeeso te ji'niso, te ki kavayixi nka.